Tenondeko aikuata mbae tembiporu anoïta sepope, aikatutako aipɨ, jare ayapɨjakata, aekatavi kia oikatuva semboe vaera, mbokipe aikatuta, mopëtï pëtïpe ayemboe aja aiko aikaturegua